په داسې یوه حالت کې به خدمتکار ته ووایم: موسیقي ډېره لوړه ده او هېڅ خوندوره هم نه ده، که امکان لري د موسیقي غږ لږ ټیټ کړئ، موږ دوستان د موسیقي اورېدو لپاره نه، د مجلس کولو لپاره راغلي یو او په دومره لوړ غږ موسیقي د خوند اخیستلو په جای عذاب کېږي. هو، رښتیا که چا د لوړې موسیقي فرمایش کړی، نو د هغوی په خاطر سمه ده، موږ ته بل ارام ځای راوښیه ،چي هلته ولاړ سو.